Jue ëch dun da'a ya ni'xë mëdyë dun myaja'a mopë neyb ko'o t'sëbyën, a'ak xaj unkë pues yëyë da'a yëdun.